Për resté agiurnà dovru sia i social media che la televiziun. I social media ën po dë menu përché mi vardu pa tantu ël cellülar cuindi i dovru dë menu, però la sera vardu spes e vulenté ël telegiurnal a la televiziun